பரகோன் நகரத்தின் பரபரப்பான பெருநகரத்தில், உயர்ந்த வானளாவிய கட்டிடங்கள் மற்றும் இடைவிடாத. போக்குவரத்தின் இரைச்சலுக்கு மத்தியில், மற்றவர்களைப் போலல்லாத ஒரு சூப்பர். ஹீரோ வசித்து வந்தார். அவரது பெயர் பம்பல்ரோர், இது அவரது தனித்துவமான ஹீரோயிசத்தை முழுமையாக உள்ளடக்கிய ஒரு புனைப்பெயர். பம்பல்ரோர் உன்னத நோக்கங்களைக் கொண்ட ஒரு மனிதர், தேவைப்படுபவர்களுக்கு உதவ வேண்டும் என்ற விருப்பத்தால் அவரது இதயம் நிரம்பி வழிகிறது. இருப்பினும், அவரது. சக்திகள் பெரும்பாலும் அவரது விகாரத்தால் மறைக்கப்பட்டன. நாளைக் காப்பாற்ற அவர் அடிக்கடி மேற்கொண்ட முயற்சிகள் எதிர்பாராத விளைவுகளை ஏற்படுத்தின, அவரது விழிப்பில். குழப்பம் மற்றும் அழிவின் தடத்தை விட்டுச் சென்றன.